Odi halagare charti, odi daimon, odi rubi, odi emaran, odi topaz, odi opal, kanjoni kalagare demi andi, gobo subterredo mahader leddi demi andi.